Na hiromo nahi femili joe jovo negehoho, airo javai javavoho negajeji javai joe iromo javeveoho na heje iroro na naga jegi.